yato supaya tae na madomi ki cerai sola <hesitation> pasanganata. ma'pesadingki lako pasangan ta atau den apa nakuangki. Tae' di anu ma'pasading bangki eke nakuangki susito' tae di ma'kada kassara, atau tae di pa'kambeang lako pasanganta, <hesitation> yato misalkan la maleki anu susi to'mai tassu' tassu' pasti dikutanai jolo' te pasanganta supaya <hesitation> tae na <hesitation> anu tae na buda na pekkiri' te bene ato muane, mane <hesitation> terus te muane dauna tassu bang male berkeliaran ato male raka mangngiru' karna pasti mintu bene pasti tae na purai to anu susi to' mai male mangngiru' raka ato male massaung male ma' boto', male si lalang lalang sola solana ato ke male tassu' dau na male masselingkuh male sola bene senga' raka male si bawa bawa bene karna anu tae na porai te bene ke diselingkuhi <hesitation> itupun ke kita te muane tae duka di porai ke diselingkuhi ki. Terus terus <hesitation> ke den naporai te beneta atau den apa na palaku harus di alliang eke deng sia te' doi' atau semacamna den raka apa na palaku semacam hape raka pasti ke kedeng siari te doi' di toi di alliang. Karena kebutuhanna duka to', terus terus kedeng masalahmujio saleang ato anummu kutanai lako benemu. <hesitation> karena pasti ke den masalah-masalah susi to' mai harus ada na tau pasangan susi to'.